L'ai vagnà e alura spendu tüi i sold ën ën magara ën viage, pöi se l'ai da manca dë cheicoza dë nën po custus da caté lu catu, pöi sai pa, magara vun feme 'na vacansa e magara cambiu la bici